بالنسبه ليا درجة الحراره المخيرا هي خمسا و عشرين درجه هاذي في النهار، أما أي الليل تعود عشرين و لا ثمنتاعش، مولاق بالي تقط قط زويرا خفيفه، تع ل تع نمر هاذيك، هاذيك تغطا بيها و يدفى مليح و يخليها الغدوا الصباح يجي ينوض يلقاها، خمسا و عشرين درجا ذاك هو يزيد يلبس حاجه بو خفيف و يخرج يدور.